हों जो फर्मेन्टेशन प्रोसेस म्हुन असता जितून वस्तु दॊरून कुसॉयता। जोसे की द्राक्षा खूफ मॊहिण्याक लागॊन दॊरून कुसॊं त्याचॊ वाइन म्हुन पिवपाचॊ पदार्थ तयार जात। तशेच घवॊं कुसॊं त्याचॊ सॊरो करतात आनी खूफ पॊयशान विखता। हो फर्मेन्टेशन म्हुन कामं वस्तुक बदलून उदॊयता।